Le sacocie cite di jeans a servu për pudé büté ëndrinta le munede o le ciau d'ca o le ciau d'la machin-a <hesitation> e o le tessere e dizuma ch'a servu për lon